א גיטאר האט זעקס סטרונעס וואס ס'לויפן איבער אזוי ווי א בריק און נאכדעם א אפענע <hesitation> לאך און מיט די פינגערס אדער מיט אזא קליינע שטיקל גייט מען אריבער אויף די סטרונעס לאזט עס ארויס א קול וואס ס'קלינגט אפ פון די גרויסע לאך און לויט ווי אזוי מ'דרוקט אויבן אזוי דין אדער דיק קומט עס ארויס.